Ndikkina mi So mi waawi ɗonnoogol ko mi waɗi yimre njoɓdi ndee ngam majji walla ndee ngam ndiyam, miɗo ɗonnoo ndee ngam ndiyam. Ndiyam ko moƴƴo ngam ngal waɗi faa mi waɗa semmbugol